Seveguara opaete tembiureta ikavi, ñamee ramboeve yasoropai tumpape tembiu omee yandeveva, mabetɨ ayembo maeduata kianunga tembiure, opaete ikavi, oime tembiu yaesaramova ikaviko, ereï yanderembiuae seveguara ngara ñamokañi